ମୀଡିଯା ଦ୍ଵାରା ଲୋଗ କୋ ମତୋ କୀ ପରିଯାବେ ହେରଫେର କରା ଜାଈ ପାରେ ଏବଂଗ ଯହାଁ କିତ୍ତୁରା ନଯତିକ ଅଟ ହୈ। <hesitation> ମୀଡିଯା ଦ୍ଵାରା ଲୋଗ କୋ ମତୋ କୁଛ ହେରଫେର କରା ଜାଈ ପାରେ ଏବଂଗ ଯହାଁ ନଯତିକ ଅଟ ହୈ କୀ ନହୀଂ। ତହାଂ ଭୀ ସରେ ପ୍ରସନା ବଚଡା ଜାଈଚୀ। <hesitation> ମୀଡିଯା ଦ୍ଵାରା ଲୋଗ କୋ ମତୋ କୀ ପରିଯାବେ ହେରଫେର କରା ଜାଈ ପାରେ ଏବଂଗ ଯହାଁ ନଯତିକ ଅଟ ହୈ। ତହାଂ ଭୀ ସରେ ପ୍ରସନା ବଚଡା ଜାଈଚୀ।